<hesitation> Ṉ lasumda we hilo una geevma mapa na yajɛ kenyi huri ana ve huleshe bizeci zecir shi usumda we hilo na shima klo abu kunajɛ iyi mabiga yan ebishilebu, bu zha she sem inete ba kwanuni ni kenyi bwe bizaci sheusurda hee hilo na yaje ukpahi huribwe hwee ibepo shema aka elele baname, na ambi ba nguda ko ngwono iyi mabiga bwe hwa usunda ehilo lelena ga name na ambi ata bana bana bo gulo wenepo emeoi ma aguma aba pushe iye nenge erima dumana ive bizeci shema oto na ga ku be she she natu icpata gaga me ehsa shɛ ma nku bwa ga go tumo du ka bizacio, ama niyi gbetete ye she ina ama hyba gana to mbe sono oto na abbiga wohoa ozono yi ma bigata genegene ma gana to mbisoniyi gbetete yeshe, masha ama leuba aualele na le kevi iri mabina aja lama bizecita ye Unwa ma ehi cinje yashɛ maa bezeci ata man imune ge iri buga, lepeke sulamadita hio ci da na baname tusa bazhe sa id ba eluazhime ig ko haa ba antasanga, cilo gabize ci sheshɛ msunda hilo na butu zha nda tu gumua bi ta yashɛ te membeni tebu shiree teni bizecio yashɛ bu ko here me takada tisilo yashe bu ko keri nu takada tisilo etembishi wa bwa ma, bucewa ifelu be bi zeci uwa bakuna bizeci niye bwa uzasa butu gumua namba eri kuna bezeci ganatao, ico ehie iyi tukula ata kala bi eri shiba kala hwahwa mabi ge zuleni wane ma kune sherubo shɛpi ma rue ubu kube bizaci ba kuna buo bushuhse iyituka la ganata kulakwa we eciloga she usunda fihilo na yajɛ ipahi huri anave bakuna sunday ye hilo na hana imune, ambu yashe ame bula hashi ganu nu yine bizeh banda gabu tutu gumuabe eri shibo shikonw.